الشهرة وايد حلوي لها مزايا كثيري زي إنك تكون شخص معروف شخص مرموق ، لك مكانتك الإجتماعية الناس يحبوك ، لك تقديرك و احترامك ، أما بالنسبة للعيوب فهي طبعا إلها عيوب زي إنك بتفقد الخصوصية تبعك ناس يحكمون عليك دون ما يعرفونك ، ف كل شيء إلو مزايا و عيوب.